اغرب حيوان رايته هو حيوان الضبع وكان شكله مرعب جدا ويخوف جدا و كانت ريحته كمان قذره جدا و شوفته فى حديقى الحيوان وشوفته بظبط من حوالى خمس سنين كانت الاول حديقة فاضيه مفهاش الحيوان دا ولكن بعدين جه حيوان الضبع دا فيها و ريحته وحشه جدا جدا جدا جدا